Sukure de nau ka kelai ma supayane nema masama nasare ene loi ka leya lai <hesitation> nasi supai ma <hesitation> pai detai supayane nese pukenau ka yele ni mapai <hesitation> nya deo pa heke moi'i. Le ahono se mo sukure aku <hesitation> sia pukupane nele pai aku apare hara apare hutana iyana sayorea ne due ei <hesitation> rampa inuela tinei ei pawana ei tasia ne sepu sepu'i. Na heke la heke more aku apare mo pelurua wai sei nena apewa ada sitai si hatunu ne si tunu madela nena ei loi <hesitation> eha nita epe hita aku anena nai istai si sitaisi sela namata suku mayana yakane nau ke eho ke awaka <hesitation> pare iyana manua ne lalai mo menama. Mo pai aku yele'i, aku <hesitation> kupana hela lepai nama kupane mona asuku doku pei ka jadi nya dehe <hesitation> sukure dena. <hesitation> piayasa wedena senama honoru ke sepu sepu aku siapusi kupana si kupana'i. Menama moho apare doko nya <hesitation> sahae <hesitation> kaitia pena mui yaho ho'o hore ke lai si tai si ma awa si iya utana sona rikia nena si ane neu yele ime nya dele apeu ada sepu sepu sena sai ane weda likia ne more ma ane aku lai ma ane hara ne nina nama dokoi senama sukuru pei ka na nyade nama mahono ma <hesitation> sukura. Neke aku <hesitation> siapu ei kupune, kupane sai mo aku atai atana uru wela de <hesitation> ra'u wei yayade atai'a karia ya sa iya kaharua da iya kade ai sahai sepua we'i na ke'o bisa asuku kupane, asuku kupane na na ka <hesitation> dapinasi ita si turu si siparelu. Neloi ita aku sihame elu de kan <hesitation> heloi na langsune <hesitation> mi anelu mo'o aku ata ate asena yaya <hesitation> hono ei nelu ei wara ata hono sae sepu asu waela. Ahono ei <hesitation> sapua nena ke eho bisa yele nama mo na hedeka dau heke mo'o patane do lai si sitai kariane du wea mo. Lai siwada simau siketa se wei <hesitation> mihamea nesepuni ina da siloi lai si <hesitation> ane siloi lai si ane nana masi <hesitation> lai si ane heke ho'o mese neka siha waru si hawaru si inu sime seli nena si ane si, nena si hono hasumea na nyade na hono mutana ilede nena <hesitation> mau nya heke na si ane esi sine loke bisa bisa ara rese a'arese pare ahono tana ile na ise siloi si, si hane esi si nena isei si da hele homo'o si ne homo pare esi nama se nama lai si esi hana esi sito taru mei neho menama tuka sipunu rumei neke bisa <hesitation> dua arese. Apalaide ite wai nue tetu patai de piasa <hesitation> heke senama hono tana ileke aku lai apeu adane aku lai si mesili pai nama si nasi meseli mo. Heke si <hesitation> loi mo'o siloi more di lau esi puru si he ele mo'o. Na aku si inu nadau <hesitation> bisa siloi, siloi nena si hawawaru nena sihono haso mie.